मोबायल पहाँ नक्सो देखवाँ, मैं कहा क्या जाना है, अपना मोबायल खोलिया, नक्से अपना कहा सब बताई देगा। कि तुम मारे यो गाउच्छे, वो गाउच्छे, निसमंज में आपका, फिर अपना गूगल पर सर्च्या कर लेवाँ। कि यो गाउच्छ सर्च्या कर लेवाँ, अपना मोबायल पर सर्च्या कर लेवाँ, तो अपना पड़ा पड़ बताई देगा। विदियो बताओना का वाथ, <hesitation> सबसे पहले मारो नाम बताओंगा, मारा माता पिता को नाम बताओंगा। मारा पपा को नाम बताओंगा, मारी जनन तारीत बताओंगा, और हम का तक पड़ेगा से यहों बताओंगा।